<hesitation> Misy ampoule telo amin'ny tragnoko akao, ny raika an-tokontany a, de raika an-dragno a de raika amy WC sy dosy, de le an-tokontany zao a, efa telo volagna teo zao izy vao avy nisoloàgna, fa ny sisan'izay mbola sisy nisoloàgna.